मैं दिरे दिरे पहला कोमराम कदम मेल्यू, ते मां मेशे भून्डे पहला उंद्रा मुत्रा वेथी, तोसली गौंद आई। तेर मां मार बोचपुनन फुटो हतला, तेर पहला जड़या जड़या धेर रही रहूला, ने पहलो दुज़ेट फुटा तोसला हतला। के तेरन काच तोसली फुट रहूला, ने काई समझन नी पड़ा, काला काला घ़रमा आईग्यू यार। में तोसल तो देखाओ में, बाकून काला पूर्यो गूब्रियो यार, समझन नी पड़ा, कूण छे, ने हायान खुणया में एक पेटी हतली। तो पेटी में खुलें देखे थे, ते में पड़ा, पर्णा, पौल्टा, पौल्टा इन देखे थे। तेर मारो जनमती थीन, सबरी खरौला, तो जी, काई काला घ़रमा जात रही हो, करीन, लागलो में सेखते।